<hesitation> Men ilgari ikkita uy hayvoniga ega bo'lganman, ya'ni tovuq va itlar. <hesitation> Birinchi marta tovuq boqganmiz, ikkinchisida esa kichik it boqganman hozirda uyda hayvonlarimiz bor ya'ni ikkita mushuk va uchta kuchuklarimiz bor.